Tavalinõ määnegi draama vai eski komöödiaetendüs om, ma arva, parõmb kui oopõr. Ma arva, et pall'oq es nõustunuq minoga, aga ma tiiä pall'osit, kiä nõustusõq.